أفضل أكون مو محتاجة للأكل، أما النوم أنا أحب النوم، وأحس إن النوم يجدد نشاط الانسان، أما الأكل الصراحة بلشة، حظر الأكل ونجهز ونشيل ونحط ، النوم سهل ع السرير ونشد الغطا.